المعدل اليومي كقيدر اوصل مت الف او خمسمية حتى لالفين او خمسمية او في الاسبوع اقدر اوصل لحدود ديك عشر الاف خطوة